Udiko, udiko, udiko uxí uu, udiko uxi oni, udiko uxi iin, udiko uxi o'on, uduko uxi ón, udiko uxi oni, udiko uxi uu, udiko uxi iin, udiko uxi, udiko íín, udiko ona, udiko uxia. udiko iñoa, udiko o'an, udiko komia, udiko onia, udiko uua, udiko iin'an, udiko udiko, udiko uxi, udiko uxi, udiko uxi íín'an udiko uxi uuá, udiko uxi íín'an, udiko uxi o'an, udiko uxi komia, odiko uxi onia, udiko uxi uua, udiko uxi iin'an, udiko uxi, udiko uxi ona, udiko uxi udiko uxá, udiko uxi o'an, udiko uxi komia odiko uxi onia. Udiko uxi uuá, udiko uxi iin 'a, udiko, onidiko, onidiko íín'an, onidiko onaña, onidiko uxa, onidiko íín'an, onidiko o'an, onidiko komiá, onidiko onia, onidiko uuá, onidiko iin'an uxidiko íín'an, uxidiko, onaña, uxidiko, uxa, uxidiko iño, uxidiko o'on, uxidiko komia, uxidiko onia, uxidiko uuá, uxidikó iin'an, uxidiko, okodiko íín'an okodiko onaña, okodiko xaón. okodiko uxa, okodiko íín'an. okodiko o'an, okodiko komia, okodiko onía, okodiko uu'a, okodiko iin'an, okodiko, oko oná, oko íín, oko uxa, oko iño, oko o'on, oko komi, oko oní, oko uu, oko iin, oko.